Jngu, yu, ni, nu, n'on, jon, yathu, jni, na, the, thejngu, theyu, ch'e, tjon'on, tjonjngu, tjonyu, tjonni, tjonnu, kan, kanjngu, kanyuu, kanni, kanu, kan'on, kanjon, kanyathu, kanjni, kanna, kanthe. (Hasta ahí nadamás)